Yalla jikka lobbe e bone dume ɓuri. Gonda jikka lobbe fu huna fu ko njida jikkanno ko woɗi <hesitation> gaɗe e ɓernde maɗa no jango ɓuran hannde. Illa biya jango fottayi hannde e ɗun ɗo kanjum mi yiete jika lobbe e jika bone. Gonda jikkundd funa bofu ko wadi e jikkunde funa ko boni.